בַּנְהָאר קַנְפַדֶּל תְּכוּן הַחַרָארָה מַבּין תְּנֵין וְעֶשְׂרִין חַתָּא לְחַמְסָה וְעֶשְׂרִין דַּרַגָה, חִית קַאתְכוּן מְעְתַדְּלָה וּמַתְשִי סְחוּנָה בְּזַאף וּמַאְשִי בַּרְדָה, קַנְחַלִי אֶל-וַחַד יִתְחַרֶּק וְיִרְתַּاح בְּלַא מַיַעְרַק בְּזַאף פַל-לֵיל, קַנְחַבּ הַחַרָארָה תֶּהְבֵּט שְׁוַיָה וַחַד אֶתְמְנַעַש חַתָּא לְעֶשְׂרִין דַּרַגָה בַּשּׁ נְקַדְּר נִנְעַס מְזְיָאן חִית אֶל-גֶּסְם קַיַחְתַאג' לְבְּרוּדָה חֲפִיפָה בַּשּׁ יִרְתַּاح וְיִנְעַס בְּעֻמְק. אֶל-גּוּ וְלָאו בַּארְד בְּזַאף לוֹ סְחוּן, קַיַחְלִי אֶל-מְזַאז זְוִין וְאַנְנוּם מְרִיח.